بفصل الكهربا الاول عن اللمبه وبفط اللمبه وبجيب لمبه تانيه-يبقي نفس شكل المسمار بتاعها نفس الي في اللمبه الي قبليها-عشان تتركب في الدوايه كويس-بعد كده بشغل الكهربا